Bugka بوق asika gumag algei, buglo goni kortin murku, bugka huffina, in bugka sokka agila eskaina, shundilo gon dumina eddilo gon tawo logo. Wida goni fa huffina, huffikan hissi tani okka gon dawira mando wirri menjikon ademri eska ukkaina.